<noise> I Israely iô da firene izay ahità ririnina mando sy fahavaratsy maiky <noise> amin'ny faritsy morotsirak'igny. <noise> Fa agny an'efitsy kosa anefany da tena mangatsiaky sy maiky. <noise>